He handu ukaenda handu leh utakiwe ukole ambao uwakola kwasa ukawe nawo undusha kwasa uwaeshimu wakurore shandu wekaa nawo rafiki safo hao.